Anh! Mahaela velo aloha fitsaboa moderna am'izao satria mba mihena zany riskin'ny resaky fahafatesa am'le arety <noise> aretigna tsy de fahita regny sy de arakin'olo tsaboy amin'ny regny fitsaboa nenti-paharaza regny de mihena izy, zay fiantraikany amin'ny <noise> fiarahamonina zany lasa <noise> mandroso le fiarahamonina satria salama iaby olo.